Za aloha tsy mahay fagnamboaragna taratasy e. Fô ny raha regniko aminazy, hoditry kakazo zay agnamboaragna azy fa tsy haiko atao manakory magnamboatra azy. Fô lay hitanay aminay aty moko rô efa taratasy efa vita efa paré avy akagny fa efa tsy hainay fagnamboaragna taratasy zegny.